Ma ütelnüq, et <hesitation> egäsugutsõlõ söögile om hää pandaq mano näütüses väikene salatitükk. <hesitation> Tuu and tälle õkva taldrikulõ pall'o parõmba vällänägemise. Ja umbõlõ hää om lihtsält veidikene määnestki maitsõhaina pääle pandaq. Taa and tallõ õkva sääntse värvilidsembä ja ilosamba vällänägemise.